Mastʉcji ca dia de santu tzʉcpapʉ cap hʉy yacajwʉ cay animal ca wacas y hʉyyʉ yacasucʉ ca tzuaŋam hʉy tzʉcsucʉ caldu para tʉjʉg hʉy cʉʉsucaam y ca yʉlla hʉy yacasucʉ mastʉcji ca tzuaŋam cap hʉy tzʉcsucʉ hʉy shʉsucʉ para ca cena y hʉy pʉsucʉ ca este jucutʉjʉ hʉy yacʉnsucʉ para que tʉwan cʉzʉ tzujitipʉjo tʉjʉgay tʉwan ucʉ ca uqui ca pan geeŋ tʉwan hʉy chihua ca tʉk hʉy cʉyumi tʉyjʉc cap tijwʉ merʉ ca dia de santu tʉwan tʉn cʉsʉyaam tʉwan tannʉ cincuenta añu ca yʉmʉ cap hʉy tzʉcʉ cay dia de santu y yechʉ ca familia tʉgay yechʉ todo yechasucʉ hʉy unetʉgay cʉsʉysʉ caji cay tzujiti pʉjʉ jama hʉy cuqhʉga hasta tzuanjʉc tʉwan cʉsʉyquetʉ caji cap como casa cap hʉy tzʉcsucpa ca hʉy ayuda asucʉ pʉj tʉwan tejiajwʉ caji yechquetʉ cay antʉgay yechʉ asucʉ ca Hʉy pʉchʉ tʉgay tʉwan cʉsʉyʉ caji tʉwan tejiajwam caji teshi cap tucuy tzʉcaam jay llamam yacti aŋnecsucʉ te a coshi tʉwan cʉsʉ como cap cʉshijcuy tzʉcsʉcʉ tʉwan cʉsʉ ca yʉlla cʉshi ca wacas cʉshi cap tʉwan cʉsʉ pʉj cap sucʉ como cap tijwʉ ca gentetʉc algucaji cap tʉwan cʉsaam todo tʉwan tejiajwʉ piñata nʉtsucʉ hʉy tzʉcsucʉ cap ca unetʉgais hʉy nʉtzʉ tʉwan tejiajwʉ caji algu tejiajwʉ ca yʉmaytʉgay caji como metzaaŋ dia de santu cʉmʉ cap te metzan asucʉpʉ pʉʉsucʉ metzaaŋ pʉj cay han ʉyge cap hʉy tzʉcʉ tʉwan ney tijwʉ caja ca tzujitipʉjʉ tʉwan caja cʉsʉyʉ nete caja tʉwa cʉsʉ ney yʉlla cʉshi tʉwan minʉ y tʉwan tijquetʉ cai ca tumʉpʉaŋjʉ tʉwan cac teji ajquetʉ tʉn cac tzuaŋ ajwaam caji tzumucaam y tʉwan caji todo cap ca familiatʉgay cap tejiasucʉ ca aŋtene pʉj caji tʉwan cʉsʉyʉ jʉme tʉn tijquetʉ ca tzujitipʉ tʉwan ammo ya como cap tucam todo yamaam yacti caj tʉwan Nʉnsam cada tʉwan nʉcsam tʉwan tʉkjʉ yeypʉ caypʉ tʉwan nʉcsaam tʉwan tʉkjʉ tʉwan jay tijiam tei ya tucuytzʉcʉ todo tʉwan este ya tʉwan cʉsʉyaam tʉwan tejiajwʉ capʉp dia de santu como shempre cap casa hʉy tzʉcsucpa ca dia de santu hʉy cʉcʉshʉysucpa pe teji el que hʉy tzʉcmuspa mas cap hasta sʉn pʉpa yacsʉŋajpa pero caji tʉwan yamʉ sʉn pero ca jentetʉk cap mʉypa poque cap cʉshʉysucpa cap hʉy ucsucpa ca uqui cap tejiasucʉ ca jentetʉgay tʉwan cʉsʉyʉ ca jama hʉy cugʉga tʉwan ucam ca ca ujuj nʉʉ hʉy tzʉcsucʉ cap tʉwan ucaam tʉwan yeypʉ caypʉ ucʉ tʉn nʉʉ ucaam pʉj tʉwan tejiajwʉ caji tʉwan tejiajwʉ ca tʉk hʉy cʉyumi net cap conformachoco porque tʉwan tejiajwʉ hasta caji cap tʉwan tucuytzʉcʉ capʉtʉc tucuy tzʉcʉ tʉwan nʉcsaam cada quien hʉy tʉkjʉ